नाण्याच्या कुशिक अशिल्ले रिजेस लोकांक ल्हाल प्रमाणात धातू कडून बनवटी वा खोटी नाणी तयार करची न्हय म्हूण घटलेले। आज तेह टॅक्टाइल खासेलपण म्हणुनई कामाक येता, जाका लागतें नदरेत दिसना त्या लोकांक नाणे वलकवपाक मदद जाता।